A gmanto mo, a gmanto mo bâgaana mbo, halaa tta mada gúudna hana méti gwilim béede. Hee tta ggí, njaloo njali ugí mo hali ma mméti gwilim béede, <hesitation> halaa tta mada saanta atúm fladím béede haj. Mbúutaa tta mada saante aa ttúm fladím béede, <hesitation> unan ñaa mbúuta gigudi a fjaa anɓaana anyaana ndeeme wi. Halaa tta mada gúudna améti gileem béede. Gwilim béede wi ma wi wootinan a bgím bâan ma wi ñób ndaani, wi wooti fyerem biñaŋ ma. Uŧiinjile wooti fyerem biñaŋ ma gwilim béede de, gwaasiriti biñaŋ ma bindúbatu. Btootim bñaŋ maa tta bboonj, gwilim béedi ma gína a mo, gii bboonji gwil btooti, gii bboonji tootim bâan ma fereŋ. Tita bton gitim bâan wii tu boonji bgo biinda gtídi ingíŧande, aduulu hiinda ma gíni gébele aa ggaadi ganti ngi wil, haajo wiinda ma gga a hí. Ndi ndaangima mo a bdiindi bo, bdiindi ma myíŧte nda aŋóote inyaama ii ggaade, ngette habe, bboonji btooti, wii bboonji hanganti ngi nduulu. We gí súm a bâan ma gimesi btooti ma, bâmadana wi megesa bari suumu ugíw, ngette uduulu wi ngi bâan. Wi mada megese, we ga a ggajam baa ma, baga gaja. Tita a gaabilo ma hana nɓaali ma, han boji ma, bâgana gaja, wiman tígana, bâsugturinate. Bâa ttim madana ga a btooti bwoda bindúba.